Bizning uyimizda <hesitation> to'rt xil uy hayvo- hayvonlari mavjud. Bular sigir, qo'y, it va mushuk. <hesitation> Biz ularni <hesitation> yigirma yildan beri boqib kelmoqdamiz. <hesitation> Ularning soni judayam ko'p.